Jarrieer apa winmi mi mi mi micueti mi ajouw mi mishiol anold ni pelana aran todo posible paper puel mi mishiold para marar producto para ma mawenke rinisentar reanail pendey nagantashoque meawanaid para pajiya jiold pajueyla paka lakiur miñegua arangu anok quiquipo nadam nadam equipu guet porque guet echu un guiosa para parangur paranguer najiot guera nanamushiul gueran gana giuts purun giuts unguiuso para apamoliult ajom mishiold compañera para paque pure gumelmul ñibel majeru novan owan najerium nitec miriem pajerium locomeamium queja pa pata keguardar ñow guergueur meawuand ñivet petiul ana acomida jowiber paguera la comide manajeriul par meawuanda tiempo cada unguiots cada unguiotsa parangu pambu marangu mal mirut compañera peru nibegua nimale aja guey mi agueit cueti me medisicion nibeu por mi mayanbu pues pamakiut pero pata juld joder anok pobre tokei cuesh ñiapiok iñibeu parangu maldad pamajoyul umbielmo animale minot naran tanchoc aguey minot jarrier tiold ajeriuld umbiomiuld tiolomat shiot ñibeu ajeriut mitiejtiuld hasta timiat jiots saben guel umj ñibegua animale gume gumeaniot ñibeu agueanoc manad ñibeu ajeyiut atokey.